Ŋgo lôko turo čî tani tîyiidi <hesitation> yunu horgusu turo kohaar. Tani budi ašidido. Horgusu-ã ha su aši <hesitation> gali aši aši haŋaar. Horgusu ereduu kohaar. Eredu nurã dunuru ni bari nurã bap. Bahuã suala murdom haŋaar. Su kasugu kohaar, kasugu kohuru ni kasugu-ã su ôrozi budi haŋ. Sûgoi mannu tîyiidi, eredu nurã yibenuru ni sûgoi mannu su bari dunar. Bari dunuru ni bari nurã bap. Bahuã kobaar, koburu ni yunu budi bap, suala to dîgidem kor haŋaar. Yunu to hi su tani burwanar. Odu kôi burwanurã de yina daarã gunna yobaar. Du yagaba ni yibenar. Du kînjigi ni kuhaar, adiba ni. Odu to koo di tîyiidi de sûgoi aũ bui ni aũ zaga nadoo ni yunu môsoulie gunna guyinîe to koo tudogus. Môsoulie to gunna gunuru ni anna-ã ha ni yunu gunna kuhuru yeri. Tani ni yunu daarã gunna kohuru mar. To koo di aši nur to četu tîyiku ni kohurî kohurî wôku turo togusu ni êrišenar. Êriše doga ni kohuri, yina daara ni yoburu kiidiri, yunu naani yibeniri. To koo di tîyiidi sûgoi halas kasugu sûgoi tobuzu ni yibenirîe kohaar. To mannu du yunu budi haŋaar. Odu tîyiĩ gunna kohuri yina mundu gunna kohaar. Odu to koo du hadiri, aũ yunu čidawo ni yeri. Yunu turo tani daaro ni maari. Odu yina mundu ni guda mannu yibenar. Numaga šiša du ni gunna yina yagaba kaa ni yibenar. Gali, aũ yunu turo mazun yunu ašii haŋuwo mbo mannu, goruũ gunna ha kunu yeĩ. Gunna to koo di yibenar, yibenuru ni nû yibenuru taa tîyi tîyi wôku turo togusã sûgoi eredu nurã čuro kohaar. Čuro kohuru ni yunu daarã gunna su yibenar. Yina de bari šiša yibenar. Yunu tumatumuu čûwo, basaluu čûwo, čotoi čûwo, susu ndû mannu gunna su dunuri, kohuri odu to di bu ndo tîyi, tîyi wôku turo togusã, ña yobaar. N̰a nurã tersiri, munjundoo yebiri, kohuri wôku daarã tugusoo kunjonuri, wôku daarã togusoo aũ hu yeri. Labdûi yeri, labdûi nuroo lamma ni hunu lamma ni taŋu kohuru yeri. Su muro mɑnnu yina mundu hakini. To di bu tîyi ni. Kohurî hura yobaar, lanurã mannu to muro koo di yuna-ã muro bu kohuri nirĩ koo di kohurî tîyi. Sûgoi hura-ã muro čuzuru ni yiga hidiri. Yiga hidiru ni yebiri. Yiga numaga guda-ã ni tigiidiri. Anna mûuru tar. Karawûye mûuru ni, karawûye-ã mura čusčundu čoopu tûrri. Tani sohi tigiri yunu gunna kohuri. To tûrtu du ndo tîyi ni halas tani taa mannu kôi a di yunu aũ hu hidiyunoo wadurú yeri. Yeru ni wôku yûgurtu tiyenoo tiye, tiyennoó ni hinurú to koo. Odu zaga nadoo ni kôi gunna du yunu turo aũ yida to koo togus. Aši-ĩ čindĩ a muro. Muro yunu turo aši-ĩ čindĩ kôi ašidudo hananurã, yina-ã kohuri nurã gunna togusi, ndû mannu bîdiri nuroo tîbiti. To koo di ndo tîyi ni, yina nurã taa ha tîyiidi sûɡoi mannu busaba guda ni yopaar, busaa tereã kôe čura mundu yobaar. Kohurî tîyi. Yunu du daarã gunna kohuri to koo di tîyi. Yoo gudi-ĩ taa ndo, numi-ĩ du mannu yina mundu yibenar. Anna-ã ha yîe kaa ni yibenuru yibe, to koo di tîyi aũ naani šukurtiyini, aũ naani šukurtiyini. To koo di ndo sûgoi yina kunjaa kaa, yinia-ã gunna aũ daaroo zo mannu yerîe togus. Ôrozi-ĩ sûgoi buyi to tûrtu du tîyiidi kohirî ndo zaga yunu daarã gunna čîidi tani yina turo hi budi najahanaar. Yunu kînniĩ kogoya, kogoya mannu tersar. Tersuru ni su ndoo najahanaar, burwanar. Yunu to koo čîidi nû ôwonni mannu aši nur to taru tîyi. To koo di ndo, wôku turo togusoo. Yunu tooni daardo tohi sudaga ni tohi, yunu daardo tûrtu tugusoo ni kunjo yeri, yunu daardo tugusoo ni yeri. To koo di tîyi ni daha dî hetura turo togusã, yina nurã mannu mundu anna-ã yidadã guru ni yigiiti. To hi su mannu budi yina yigiitã ha mannu yina budi su yibenar. Yina yibenurã du yagaba ha činau ni yina mundu yibenar. To kugiĩ ndo aši-ĩ čindĩ a muro, to koo do tîyi ni burwanuru ni ndû mannu daarã aũ ašinno čundoo mbo mannu a koo. Taa ndo to di bu tani tîyiidi, ŋgo yina yibedinia du asuba yoburú. Sûgoi asuba yobaa. Ŋgo ôroze ña kua yoburi, sûgoi ña yê ôreze. Ôroze orrda-ã hûduru asuba yobaar. Asuba karahaa yobaar, karahaa, asuba yina tugandia yobar. Karaha buya ni tar kuna ni tar. Yina to kua gunna yobaar, yina taa ha mannu su budi horgusu kohaar. Horgusu to muro dahu-ã kohurî loptiyi, loptiyunu ni du maana-ã yunu kohurã gunna togusîe togus. Ŋgo êriše-ã mannu budi doga-ã haki tidennãá mannu karaha haŋiĩ mannu budi kumanuru tidedu ni zabtidinîe tudogus, to di bu mannu yunu gunna du gali-ĩ, yunu su nduganîe tawo budi gali. Toi di nasu to gunuru ni su horkusu kohaar. Su sûgo ni kohuri, su mazu njî ni yina nurã gunna yibeniri to koo. Yina nuraã budi mundu, to koo. Gudi yunu muro kohumo gunna gali. Yunu muro kohumo gunna togusi to koo togusoo muro unda aũ aši tam, to tûrtu. gudi-ĩ ndû mannu karahaa kôi yoburã mannu Zala ni tidedi, gali Tîge ni tidedi, gali Burku ni tidedi gali. To tûrtu du tîyiĩ yina nurã gunna togusidîe tohi. Anna ba nurã ni wôku togusoo. Yunu čidakã gunna yeri. Ôrozi barayundu kohuru, yogusudu tendu čindã gunna kohuru yeri a koo. Wôku yoo gudi-ĩ mannu, to tûrtuo kînjige mannu kohaar, kînjige-ã mannu yôi yê kunu kunu du kohurã bui. Kînjigi a kohuri to kohuri, kînjige-ã muro daha-ã mannu na šiša du, ada adiba ni yobaar. To muro gunna kôi naši-ĩ čindĩ to muro. Toi du ambadudu, to tûrtu aã gali. <noise> to di bu mannu yina šiša guda mannu yibenar, tînne ni mûar, <noise> yina guda yina guda kohurã mundu, soba ni mûar, yina taa muro gunna yina gala ni taa su mannu aši yunu budi haŋaar. Yida mannu mûar, yida anna-ã čubudia kua budi haŋaar. Yida čubudia kua, čubudiã muro. Ndû nuwo moŋgo ho činaa, gali yunu turo gôyav čindĩ turo činau, yina guda guru banana na čindiã čûuŋu. Eredu nurã du mannu yina mundu mûar. Yina mûurã du yunu de bahunnó yugó. Tînne nurã ni bapo, soba nurã ni bapi, moŋga nurã ni bapi, gali yina mundu mûar, lêmune na yina taa ha mannu su horkusu budi kohaar. zaga nadooni tîyii ni, yunu gudi mannu îlim du kohaar. Ada mannu kara yibenuru ni ada karayindĩ yibenar. Kara ada-ã du karayindi karayindi ni yunu naani yohudi, to tûrtu îlim ni budi hakuo. To koo di tani aũ to koo di aũ yunu de kohuru lanurdo yugó. To koo tohoo budi yina yibenar ôgie yoburu lanumo. Yunu gudi gunna du yebar, čôhuri-ĩ muro ndepi hunã tosú. Yunu to kor kohurdo yugonnãá noo, yina guda-ã gunna yibenar. mannu gudi-ĩ duriĩn, aši-ĩ čindĩ nôkuĩ, lôko tigirĩ hi su yunu nuũ gunna yibenuũ maĩ to koo. Aši yê yê ŋgubu du tawo gali čuo. yina nurã gunna kunu tîyiĩ yibenirî, yibenirî yibenirî nû kunu gibaduyunu. Gibadiyinã tani kôi aši nurã morčinno yugó. Aši nurã tar to tûrtu du tîyi. Yoo gudi-ĩ ni yun yunu, tani nû mannu kunu duna nurã tar tootoonuru kohuri to tûrtu du tîyi. Gudi-ĩ ni ada-ã ni nû ko tiyendi, adiba-ã ni kobu čua tiyendi. Mura horgusa-ã munda-ã gunna mura kubaa yidao. Tani horgusu tarã bui gunú. To tûrtu Čîidi mannu Alla horgusu njenoo, Alla aši turo kôi turo du yunu turo ašii koo yoho njenu ni. Ôrozi haŋũwo mbo mannu unda yunu daama kohiĩ, yunu gali numa kohiĩ. Yunu anna-ã ambadundĩ kohiĩ. <noise> njîĩ gunna ndoburunnó yibeniĩ. To koo di tani hi aši-ĩ Alla tiyenu ni, horgusu to gunna kohuru ni, kôi tudoburdo ni yugó. <noise> yunu turo ašii čûu te yobuũ ni nubo turonnu gunú anna četu, anna-ã gunna. Halas anna-ã gunna četu buĩ. Haranîe de anna numi-ĩ du čîkã četu gunna buîe mannu četu gunna horgusu-ã kohîe. To yillaa du tani aši nurã kôi a haŋurã, aũ hu yunu wadurdo yugó, aũ četu kohudurdo ni to koo di. Nû mannu korgusa nurã kohuri Turo turonnu du kohuri, ada-ã ni četu kohuri, adiba-ã ni četu kohuri, ômure guda numia-ã ni četu kohuri, čêne numia-ã ni četu kohuri. Yunu horgusu turo čûwo mura bes bugi-ĩ gunna yohudu tiyendi. Kôi to mannu aši Alla tiye, to tûrtu. turiĩ yidĩ, čîde no suudu yibenuũ ni. gunna čudurã gunna lerčinú. Toi yilla naši nurã gunna nû yiga kortuurĩ anna-ã lerčindudo kortuurî tîyi. Muro ndo numo di njûwo yunu turo anna-ã lerčindoo gali. gunna yibenîe tohoo mannu yunu aũ hinjinã gunna yeĩ ni to koo. Tani yunu aũ hidinno gunna yeri. Yunu aũ yogusu tiyinã ni kohuru yeri. To tûrtu du tîyi yina nû baraniriã gunna togusudî čûo. Yina hadiriã gunna čûo. Anna-ã bûri tiyinakî čûo, aši-ĩ čindĩ to muro. Gudi-ĩ zaga naduo ni uduhu turo taroo. Horgusu anna-ã četu kohiã, yunu turo ŋali numa su yibenîe koo aũ nubo muro yeruũ ni aũ su wuna ha mannu sôorumó di kohuũ ni. To mannu njî ômuree nubo yunu numa yibenuũ ni kunjenîe ni kunjeniã, torîe toriĩ, yebîe ni yebiĩ to koo koo mannu. Aši ômuree, ômuri muro yunu turo yibenĩ gunna, dahu numa, dahu numma kohuĩ bes oor numma ôwonni nôdom ndini. Zogo koo yila du nîŋi to koo gunna kal kohuri. Gudi-ĩ ašido čindoo, yunu o kor kohurã muro ašinaar. Yo koo aši-ĩ mbo mannu ômuri-ĩ su čî. Aši-ĩ aũ gunna gunú alla njeno ašido. kubo alla-ã du čî. wôku aši haŋurã.